No modəchenaw, ligazix bi- bidxnelgudaa naban xtenio, perbali gonotie atichila larikwow dekadraa kdioꞌ rekwadrio shanachezaoꞌ to wen wen napoke gnaw konsejw lo xtado, lo xnano, lo xnanbidolo, lo xtad bidoꞌ, chitilarikwaw ektiesaw rakweldiodakə gusio gonogan guechinio rotrkacho chini rakwaw to- towen gonyal naw porniyaw sino yano shimplicho parchinaw tobni rakweldido aga gondio gan chinio rotrkacho por ni ninronaur yinꞌ pakə yikwadio konsejw xten xtado, xten xnado, xten xnabido, xten xtanbalioꞌ, xten xnanbalioꞌ, naꞌ bokaguekwadioꞌ kuxtish raba pornila rabaguernila baxaanachezaoꞌ nara ba kwaldido bara bashinika yono, porninir kin pakig padiaw kudnaxtichkidiaba nachiraligonkwenyo chininaritioꞌ por nazien naraꞌa bisninolo gochdiorer wali gon kwendioꞌ to xtichaba chiralchyawlobill kirigonchogan gueregaw nobietnat xtara tara traba pornirong diraba, nora bashim plan manteron dirabagan shikosh gaprobato toriraba gchol to chelaba porniraba pornirakwaldiraba kenchab kayonraba nerógon dirabagan sorabalon bizni biteraba porni, xkin pakwedadiaꞌ noxtichza nogakwediagno, guebia noxanaron abuen rababuenroo, porni konform karoꞌ norakwaldino bienrokosrak kwano pormientr lano nadoli to buen yaal pakə aderakweꞌ no shinikwadonnoꞌ ninap nikawdieno nakaneyon rabuen nigo blolonoꞌ xanakayonsaꞌa wnexanaꞌ xanabuinzaaꞌ no xsanologrnit chirakweldi gakno deke don dino zep pornirakwanio dekzewaguenx porni kanetx.